Pues nkuati nketi wandukoti, xa katí te nezeti xa ka neruti tuku ko iyo nu wenxi te na ñati ndendi ku wexeti te neeti xaka neruti ndidaxi tinda ku kutyi na niñi ña te ne'eti ku xa ndaxa neruti.